سوی هم د نورو حیواناتو اغوندی خپل غوږونه د اورېدو د پاره کاریی. په اوریدلو کی ډیره تکړه دی، د ډیره لیری هم آوازونه اورېدلای سی. کله چي خطر وي، نو د غوږو په مرسته ډیر ژر پوییږی. غوږونه یی دا هم معلومولای سی چی ږغ د کمی خوا راځی. <laughs> بعضې خلک خو دا هم وایې چي د سوی غوږونه لکه انتن غوندی کارکیی.